स्त्री तो कई छे भाई, पेंट ने अपन को इस्त्री करच या करनी हज। तो या करंगा सबसे पहले तो, स्त्री को खटके में लगा देवेंगा। खटका चालू करा देवेंगा बिजली को, फिर कहीं करंगा, पानी ले आवांगा। ओन पेंट के अपर थोड़ा पानी डालंगा अपन। ते फिर स्त्री को गर्म होने को देर करंगा, फिर औ का सा अपन कर देवेंगा। ना अपन करंगा किंवी किंवी हुए, हर जगह से स्त्री करंगा। थोड़ा टाइट स्त्री करंगा, जिससे कड़क रहे। पेंट पर लगाया तो लगेच की कोई चीज पहनाया। औ से ओपन कराऊँगा वा को।